<noise> Wonde hitaande goɓɓe yimɓe jahooɓe ɓe koɗi dow goɗɗum duuniya marɗum henndu pooptirdu waato yimɓe astronaute ɓe seekay duuniya ɓe mboomii yugo, sey ɓe ngi ay ɗon na leydi ɗon ɗum, Petru woni ɗon ɗum fuu.